जसा एक पनडुब्बी नाव रेवे । पनडुब्बी पानी के भीतर चाले। पानी में चलाबा काने उमे टैंक भर दें। उमे वजन हो जागो तो वा डूब जागी। पनडुब्बी पानी में अंदर चला सका। पनडुब्बी पानी के ऊपर भी चला सका। <hesitation> पनडुब्बी ऊपर भी चला सका और नीचे भी चला सका।